<noise> Laha gny fomba famorona rehaky mivony zany, zany hoe tsiambaratelo zany raha iny. Lafa zaho raiky avao gny manao anazy. Lafa anakahy avao zany raha iny, la zaho avao no manao anazy fa tsy asehosehok'olo. La atako amy ze ahatiarovako azy, tsy atako lava loatsy sady tsy atako <hesitation> boribory koa fa atako avao ze ahatiarovako azy, la zaho avao fa tsy ambarambarako olo. Ndre valiko tsy ambarako azy.